<hesitation> Ngayowa nabi okwamusathu oweriteberezya, ahabwakyi? <hesitation> Abana banene abebiro binu babiri babiriyikambira omusathu oweriteberezya, omwangeri indi omusathu oweriteberezya amabirighenda akabika abandu banene omwabunakwa, obusana abana ebiro binu akasente kanyahanyaha akabakathunga, bakakatsandaya erikatheka omwamisathu oweriteberezya. Abana banene ebiro bino babirilhangira omusathu oweriteberezya mukabya isimuli erikolesya amani. Bakalhangira nginikyo kyindu ekyolhobire ekyabanginathoka erihamu esyasente. Ibabirirwa bathi ekyindu ekyeriteberezya ghukabya ighuwithe byasi binene erithenditeba ekyindu ekyaghukabya iwabirithekaku esyasente ghuthi kyekyikendi kyekyikendisinga. Abana ababulikyiro byebinamughenda bikababika omwabunakwa. Nabandu bakulhu, nabu bambi byamabirighenda bikababikwa omwabunakwa kusangwa ghukanasanga omundu mukulhu inabya inawithe ebindu biwe betu ahabwa emisathu yino eyeriteberezya inanza, inayowa inanza ebindu ebyalhwe inabirikolerera buthuku bunene inanza inabithekayu, inanasi athi akendisinga betu akabya abiribithekayu, ebindu ibyasa muhanda, inasa ibabirimusinga. Ekyo kyekyindu ekyinamughenda kyikababika omwabunakwa.